Sagalen dib yette yani binaadam lilla afan ajes. sagalen tun sagale akii man yedani kitunguatii onions sagale ak tunintun lilla wo aba sun nyaate inin deqe dum ilkan hinrigetin sagalen tun man itaat yenan aba kan lilla afan ajesitii mana yani harufu ishia sun afan aba suni sun kasit hafti dette wo aba sun mda dertu taen harufu sun ishin afan kun aba sun hiajanii duub afan ajesitii.